Limna hizu k'ini tánaniya, k'ini heko vela hian limna hikani ilá u tsúan, kan tán, kan rildón na txina, tunla hizu limna hian tin kan zung na sá. Máni le máni á hian limna kan zung nga ilá wá. Midáng bula tran limna kan zung wá, tsá yin zú inin limna kan zung wá, ruit hétel kan tíin kan zung wá. Kan zung wá tínin arwá limna kanó men limna tepo kan hóté yáni, k'avá hín hé tunla hiko vela hian limna hizu kan txéan tebula léin txéaniya, kan txún ka txún wá albaga u k'uhí á ondáni tík la wá. Ín á hian omún á hian limna mungái la wá. Pón á hian atxú atxéan tebula abial núlea txún wá, abial núlea abial núlea txún wá, tebula omún á txéan limna mú txéna. K'avá hín tunla hiko vela hian hé txéati amnáni itúrk, tepo áni hian hé limna hizu, txátá kan kan limna tóri isú, kan txún wá tebula abógan limn txéaniya, patéa níana tepo kan limn txéaniya, patéa níana nái, kan nái isú anbor limna kan hóté anáni. K'avá hín hé hiko vela hian limna kan hí atxalé meitúrani á, k'avá txún txún wá tepo ní zé, kan txéan tepo ní zé, in k'imá hian limna kan zóng tórani.